Faya ge sebelum ngone fo kia ona, ngone fo sari waro ona na sifat, ona na tabeat, ona na kabasaran, ona na fael, supaya ngone fo gosa ona ino, anggena ngone fo waro persis bahwa ona se ngone na keluarga, ona se ngone ge cocok, se adat se budaya toma gam